Sicürament i vantagi a sun che së ses famus i las i soldi, l'as la pusibilità dë fe tante coze, però a i e anche lë zvantagi che a t'sarìu sempre ados për për për gli autografi, për cule coze li e mi gia a m'piazerìa nen 'na coza del genere